Nu obuchi nbum nu ne yenu onu aka oro okwokwo yenu ba aka be̱ zikwo oro okwokwo nu oshishi nu ehihe nzi shop neweren ya danyari yenakaneri anari nha abem du na abale ayeriyam nhagbem du na abale ayeriyam nhagam ahigam de nmeyesuru nweren aka nu ha eriyan achia, arikwolen nu abali cegbashime ayahaya oro ba dayari ali baa sheme eyara nu oshishi obukoriri otu ham. Ezi obula bu church ma nu church ajikwelan church yahaya nso ayahana gbahama nha azi ne aji ahia, arikwela nu abali ababa zi sho anyara abuli ke eshe obukoriri otu akam, me yekwaha aka nu ha oneri nha ma rikwele, agbashime nunha nerinha, ayadum baa rikwome eri abali nha dem ba dayaha ali ashe ayara, izuzu ezeabali azaa obukoriri nu otu ham me aname nu ezioro nso azigan yekpenu chineke, akpe kwele ayahana, ye dum suru ike.